أفضل قراءة كتاب جيد لان الكتاب يعطيني فرصة اتخيل الاحداث والشخصيات بطريقتي الخاصة واعيش في عالم القصة بعمق اكبر القراءة تتطلب تركيز وتخليني اتفاعل مع التفاصيل المشاعر بشكل اقوى لكن هذا ما يمنع ان مشاهدة فيلم جيد لها متعتها خصوصا اذا كنت ابغي استرخي واشوف القصة تتجسد بشكل بصري.